هو، د انګلستان پخلی ساده خو زړه راښکونکی وي. د فش اینډ چپس نومې خواړه ډېر مشهور دي، چې ماهی او سرې کچالوي دي. دوی اکثرآ د سهار ډوډۍ پوره او درنه خوري، لکه هګۍ، بیکن، لوبیا او وچه ډوډۍ. سانډویچونه او د چای وخت د دوی د خوړو مهمې برخې دي. د انګلستان دودیز پخلی د کورنیو دودونو او یخ موسم سره مناسب دی.